ما هو أنا لو كان جيت باش نخير بين الطيران ولا الإختفاء يعني باش نخير إني نختفي على خاطر نسلك روحي من مواقف هاذوك لي يكونوا خايبين ولا الحاجات لي يحشموني يعني راه الإختفاء حاجة مليحة والله وأما الطيارة واحد ينجم كينا الطيارة واحد ينجمروحوا لمحب و هذى هيا.